Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny kangoroa fantako zao de izy biby ohatran'ny bitro ny paoziny, fa izy fotsiny a no avo be sady ngeza, de izy a manana paosy izay izy eo amin'ny kibony eo, de ny zanany a afaka atsofony ao amin'iny paosy iny.